Gɛ̀ ŋɔni káa nɔɔ̂i. Ǹɔɔ ŋɔni sii támaa and díkaa a ŋɔni dípɔ̃yɛ ka tɛi-tɛ́i tɛi-tɛ́i tɛi-tɛ́i tɛi-tɛ́i dítare kɛ́ tɛi-tɛ́i tɛi-tɛ́i tɛi-tɛ́i tɛi-tɛ́i dítare fe tɔnɔ and pɛrɛ da dítaai tɔɔ pere ka tɛi-tɛ́i tɛi-tɛ́i tɛi-tɛ́i tɛi-tɛ́i kɛlɛ díkelee díkaa a ŋɔni. Dí kɔɔ̂ŋ kaa día, dí lîa kaa dia. ɓa ŋ̀ɔnii kâa ŋɔni kélee ǹee a ŋɔni kɛtɛ kélee ŋɔni kélee ǹee nyii gɛ́tɛ tɛɛ ŋɔni kélee ma díkɛ ma kûɛ. Kûɛ káa a ŋɔni kɛtɛ. Kûɛ ŋi ya gaa í gáa nɔɔ̂i a daai tɔɔ. Kûɛ a daai tɔɔ wúru kpune kpaya kpaya ŋai ya ɓe ziɣe e lí la. ŋ̀úrui ŋí kpɛɛ ɓa gaa a gbɛlɛ kɛ́tɛ kpɔ́ wúru kɛtɛ lɛ́lɛ kpɔ́, kpɔ́ dãɣa la kɛ́ kpɔ́ gupɔ gupɔ gupɔ kpɔ́ a zãa ŋai tí tîyaŋ naa. E laa láa e laa láa e naa kpɛtɛ e daai e kpálaŋ ŋa tí kélee tîa ŋ̀úrui bɛlɛ-pɛlɛɛ ŋai kélee e laa. Naa ɓé ŋaŋ a pai pɛlɛ naa e ŋ̀áloŋ dóo naa. A ŋ̀áloŋ tóo a pai kɛi kwaa tí ma, a kɛ̀ zirɛ káa naa gɛ ni gɛ́ gɔnɔŋ kɔri gɛ pai la. Gɛ́ lí gɛ gɔnɔŋ kɔri gɛ pai la. E lɛ́ɛ la zu ŋɔni tí e zaa. Kûɛ tí a zaa a pai kɛi lii. Nônii ní ŋɛ́i a kɛ́ naa bôi dí kɔɔ tí a kɛ̀ tɛ̀ día a pai kɛi tí gɛ sua soŋ gɛ pai la. A lí e zua soŋ e pai la e ǹaa daai kɔlɔ. A kɛ̀ ŋɔni tí a ma a ka ŋaŋ pai zâai e gɔlɔŋ a gɛɛ a pâi zaa. A pâi zua sônii e pai la e ǹaa. Zua tí kpêle a pai kɛi pui zu. A pai lúla kpêle e pú zu. Gɛ ni nônii pɛlɛ-pɛlɛɛ ŋai tí because dífe ní kpanaŋ tí dí lá-gbɔ fé ni kpanaŋ tí a gɛɛ dí zua lúu ɣala ma. So kpêle ti ɓé da pai kɛi zaa, díkɛ gbele. Díkɛ gbele. E lɛ́ɛ laa zu zua nyíti tí a gɔlɔŋ a gɛɛ a kɛ̀ lɛ́ɛ a gao kpêle fé ŋɔnɔ zu a pai kula e dóo. E ŋɔnɔ lí e sua ninai soŋ. Kûɛ ya gáa ti kûɛ kpîŋ a núu soŋ. Kûɛ a lòloŋ zoŋ. Kûɛ a ɓóli soŋ Kûɛ a sia kpɔ́ ǹɔɔ a gɔnɔŋ káa a kɛ̀ kpanaŋ la ɓé tãi da ɓóli ŋa díkaa naa, ɓála ŋa ya a kɛ̀ núu da fe naa a tée nɔ gɛkpeŋ e pîlaŋ da ma e zoŋ e tɛ̀ la daai ŋa. Berei kûɛ maa mɛni kàa la. And kûɛ ya gáa ti daai tí a dɔɔ ti ŋ̀úrui kpune ŋai da bu ti mɛi gáa a sɛŋ a gɛɛ nuu- loŋ sûa a lɛɛ nɔii ma pere a gbana tóo gbana kao fe pai tɛɛ ŋ̀úrui ŋai ti su e- e- e- e- e- e- gbono zoŋ. Kpɛɛ la ŋ̀úrui ŋai káa a wúru kpono kpaya kpaya gbana kao a lɛ́ɛ nɔ ŋ̀úrui su pere. Kɛɛ fá tɛɛ zu a gɛɛ e- e- e- ŋɔni tí soŋ daai-ŋa. Pe- kûɛ káa la. And kûɛ a gbolɔ pú nuu ŋɛ́i a ŋ̀ɛ́i pú. A gbumu maa kpêle tí. So ya kûɛ káa yɛ a kɛ̀ tɛ̀ naa a gɛɛ ŋa ǹóŋ kula <hesitation> ɓe ni ta tûŋ mɛni tí seh. Kpɛɛ fêi la a í káa a pai nuu tí sônii or a pa pɔri í sônii a kpàanii í kula í tóo. Or a pâi gbûwɔ pui nuu díŋɛi. Pe a zua támaa soŋ la. Agbumu e gbûwo pú zua tí ŋɛ́i. Zua tí ŋɛ́i a- a ŋ̀ɛ́i la tɛ̀i so ǹyee a ŋaŋ pɔri ma a gɛɛ e zoŋ. Pe kûɛ ma mɛni káa la. And kûɛ káa a sua. Gaa a ŋɔni. Kɛ́lɛ ŋɔni támaa da yao ma. ŋɔni kélee ǹee kàa ti lɔɔ̂i. Kûɛ ɓa gaa ti gáa a ŋɔni nyii va kánaŋ nɔ lɔii ma. Gaa wûlee. Kûɛ kɛ́tɛ kɔɔ ma fe ma ŋɔni ŋai sâmai. Gɛ ni ɓa sɛŋ kɛɛ yɛ kpiya-kpiya ní kâa. Kpiya-kpiya lá-gbɔ kɛ́tɛ ǹá-gbɔ kôyaa, kɛɛ fe wála wala tí va daai tɔɔ. ɓɛɓɛ fá daai tɔɔ. Kpiya-kpiya a nyîi lúu kôma su, wúru loa su naa ɓé a ŋ̀áloŋ pú naa. Kɛ́ a kɛ̀ nyîi da nyîi wúru mɛi. Tãi támaa tóu su. Kɛɛ a ready kɛ̀ ŋ̀áloŋ pui a ŋ̀áloŋ pú wúru kpala ŋa tí ŋ̀úrui a kpala loa a kɛ̀ ma naa ɓé kpiya-kpiya a ŋ̀ûloŋ pú naa. kpiya-kpiya fá daai tɔɔ Gɛ ní ɓa sɔ́ya káa. Sɔ́ya sii kàa feerɛ dúdu sɔ́ya kàa naa. Gɛ ni sɔ́ya kpɔɔi kɔɔ naa a mɔlɔŋ kpeŋ ŋ̀ɔ́i. Mɔlɔŋ ɓo sɔ́ya ti ya gaa ti a daai tɔɔ a tou laa. A dou laa kula gɛ́ bibi gîe, gɛ́ bibi gîe, gɛ́ bibi gîe, gɛ́ bibi gîe pe ŋ̀ɔ́i tí a daai tɔɔ la. E lɛ́ɛ la zu e gbɛtɛ e lɔ́ naa e ŋ̀áloŋ tɔɔ. ŋ̀ɔ daai tɔɔ pere ka ti. ɓa gaa ŋɔni tí gaa a mɔlɔŋ kpele ŋɔni. A kɛ̀ ɓa kpâlaŋ ŋa tíi kɛ̀. ŋɔni a wúru da káa a daai pú a- a- daai tɔɔ kpɔ́ ŋ̀úrui tí a daai tɔɔ kpɔ́ ŋ̀úrui laa fɛ̂ɛ kpɔ́. Ya mɛni díyɛ sɔ́ya fá ŋu- kɔɔ mu mɔlɔŋ kpele a ŋaŋ kɛ̀ kula gbâlaŋ ŋa ɓɛ ti ta gaa naa va ŋaŋ kɛ̀ dífa ŋaŋ kɛ̀ pui naa mɔlɔŋ ma. Da kɛ̀ lii kpâlaŋ da kpɛ́ni ŋa dikɛ pú naa mɔlɔŋ ma. Da dí lókwa vúmai ɓɛ ti ɓé da pai pâi naa. Dí see ŋ̀úrui tí su because naa ɓé dítaai ka ti. Lu a kɛ̀ da kɛ̀ mɔlɔŋ kpele gbâlaŋ tí ŋa ya pâi ŋ̀úrui i pɔnii. Ya ŋ̀úrui pɔŋ dísee fé pai kɛi ma. So zɛŋ a kɛ díyɛ Sɔ́ya fa ŋ̀gɔɔ mu mɔlɔŋ kpele ɓɛ ti a kula. Because a kɛ̀ a kɛ̀ ŋ̀úrui ti su gɛ́ mɔlɔŋ gɛ́ gɛ́ tóo nɔii ma gɛ́ mɔlɔŋ ti kpele ŋ̀úrui mu, ya pai kɛi yɛ ka kàa ŋ̀úrui pɔn. So da da naa lɛɛ dí lí kpâlaŋ da kpɛni ŋa dikɛ kpâlaŋ da kpɛni ŋa mɔlɔŋ kpele da kɛ́ pai laa dípa dí laa. Berei ɓé sɔ́ya mɛni kɛɛ la, a mɔlɔŋ kpele sɔ́ya. Gɛ ni dúdu sɔ́ya tí kú vaa ɓo ti dikɛ ma tóo sɔ́ya nyiti vé ni gaa ti gɛ́ mɔlɔŋ kpele va mɔlɔŋ kpele. Bíûŋ káa feerɛ. Kaa bíûŋ ɓa gaa gɔ̂ŋ mu e lɛ́ɛ zu a lɛ́ɛ gegee la naa a kpɔlu. Gɛ̂i gbono ŋi kwára pere kɛ tɛi, ŋuŋ kɛtɛi ŋ̀ua pe ŋ̀ɔ dí kɛ́ pere kɛɛ la. A kɛ̀ ɓa kɛ̀ a sia lɔɔ kɛ́ núu í kɛ̀ tou kɔri ya ŋɔni ti woo mɛni tou da tre tre tre gɛ ni tou ti fɛ̂ɛ dí naa gaa. Tãi ta dou ti mɔ̂i or tou ta kaa naa kɔlɔ ma mɔ̂i. Tou mɛni a kpanaŋ kpɔ́ ŋanaa su kwa kɛ tou tée ŋɔni ti kwa tou kɔri ma, Ya ŋ̀óo ti mɛni a kɛ̀ tou a kɛ̀ tou wúru ŋai tamaa káa naa kɛ sia mu. Ya pai kula da because ŋɔni ti tou ɓe a mii. Tou nɛ̃ɛ ǹá kpɔ́ e tɛɛ sɛŋ kélee ma. Í kpa kpɔnɔ ŋ̀óo mɛni kwa ta ma ya sia area ti ma ya pa tou mɔ́ káa naa. Gbili ti su ya sia ya pa tou mɔ́ kaa naa. Berei dúdu sɔ́ya mɛni kɛɛ la. And pɛ́lɛ a ŋ̀ɔ taai tɔɔ lai, a wɔ̀ taai tɔɔ kpɔ a gôyaaa kpɔ́. Va wɔ̀ taai tɔɔ lɔii ma. A tɛ̀ kpɔ́ ɓɛ naa kpaȧŋɔɔ. ɓɛi gáli fá pɔri lii naa. Naa ɓɛ zɛŋ ti a wɔ̀ taai tɔɔ naa. a wɔ̀ taai tɔɔ lâɔ gbɔlɔ su. Gɛi í gála káa lâɔ gbɔlɔ su kpanaŋɔɔ because lâɔ ŋâleŋ káa ma. So lâɔ ǹaa tí a kula ti ŋ̀âleŋ kpaya kpaya díkaa ma, naa ɓé zɛŋ ti a daai tɔɔ naa ŋɔni tí. A lí kéle láa géle laa a kôya ti dôŋ lá pere láa tí, <hesitation> díi ŋa pere láa ti ɓa gaa kpanaŋɔɔ dɛɛ sâmai pere ma nya ɓé a vala ma. Gɛ́ bibi gîe. A bibi kpɔ́ gîe damaa e kôyaa kpɔ́ kpɔ́ e tɛɛ íyee tɔɔ su ma, e zũa kôyaa kpɔ́ a yèŋ. And ŋɔni a daai tɔɔ va daai nɔ e kula la ŋaa ma. Naa ɓé gaa pai kɛi naa. A pai ŋ̀áloŋ tóo naa e gaa ǹúu ti kɔɔ̂ŋ ŋ̀áloŋ. A hundred ŋɔnɔ a gɛɛ e- e ŋ̀áloŋ ŋí ŋaŋ tóo e ŋɔnɔ pai kwaa tɔnɔ ti ma. Because a dóo kpɔ́ a ǹɛ́lɛɛ. Nuu támaa da seh wɛli dí daai siɣe dí lí la, da dí pɛrɛ tɔɔ ɓɛ da see dí naa díkɛ díkɛ zɛpɛ pui da naa kpɛtɛ dí zɛŋ ti dí zɛlɛŋ naa. ŋwɛ́li káa núu tamaa dia. Pere ŋɔni maa mɛni kaa la. And ŋɔni ti káa a ŋɔni lɛ́lɛɛ. ŋɔni ti ɓóloŋ maa nûa dífe noai kɔlɔŋ. ŋɔni ta kwa kɛ́ ma póni nûa dífe ŋɔni dífe- dífe noai kɔlɔŋ. Póni da dúdu sua dí ɓóloŋɔɔ. So ɓa poni kaa póni a mɔlɔŋ kpele. ɓa poni kaa kɔɔ mɔlɔŋ su, ɓîa ífe gɔlɔŋ ya kɛ̀ ya ŋɔni dí ka dúdu sua ka ti kɛɛ dúdu sua fêi. Póni ka póni kaa a ŋɔni loŋ a kɛ̀ a kɛ̀ mɔlɔŋ lɔii ma ŋ̀óo kɛ tre tre tre pere- pere wɔ̀ wɔ̀ faa pere ka ti nɔii ma gɛ́ mɔlɔŋ kpele, gɛ́ mɔlɔŋ kpele. Nyaŋ póni nyaŋ wɔ̀ taai tɔɔ pere pere a daai tɔɔ lai. Póni a taai tɔɔ a yá ŋa láa. Póni a yà ŋa láa tée. A yà ŋa láa tée kpɔ́ a damaa. Póni a daai tɔɔ lɔii ma. Va dɛ̀ ɣele kpeŋ kpeŋ. Tãi ta a zee kpɔ́ nɔii ma. Tãi ta a kɛ e see nɔ wúru tãɣa ɓɛ iyee a pɔri- pɔri séri naa. A dóo kwa pai kpɔ́ a ǹya ŋa láa kpɔ́ po-polo kpɔ́ yɛ láa ta kpɛli ta kpɛli e kɛ̀ kpɔ́ yii fɔɔ kpɔ́. e ŋ̀áloŋ pú zu. Berei póni a daai tɔɔ la. Nyaŋ a daai tɔɔ a ŋ̀áloŋ pú a gaa a gaa nɔ ǹúu ti da pɔlɔ nɔ dí kɔɔ̂ŋ va ŋɔnɔ pa polu daai ti su. Pere poŋ pere poŋ a daai tɔɔ la. Pere poŋ ma mɛni kaa la. Gɛ ni ŋ̀ɔnii kwa kɛ́ ma tóloŋ. Tóloŋ kaa a ŋɔni vii kpɛɛ. Tóloŋ lɛ́lɛɛ kɛɛ vii kpɛɛ ŋ̀ɔnii káa feerɛ lɔɔ̂i dí fii kpɛɛ dí daai tɔɔ pere ma poyoŋ tóloŋ da popo. Da lí nɔ da ŋ̀úrui tãɣa laa kaa or tou láa mɛi dí pa nɔ a kpálaŋ pɛ-pɛlɛɛ ŋai dí laa laa naa dí dí ŋ̀áloŋ tóo mɛi dí fíi kpɛɛ taai tɔɔ pere ma. And da pai nɔ dí pɛlɛ dí ŋ̀áloŋ tí mɛi dífa tóo. Pe da- dí- da dí taai nia da káa a ŋɔni lɛ́lɛ lɛ́lɛɛ ŋai dí kɔlɔ kula. Dí ka kpîŋ seh taâi. Kwii tóloŋ kaa ma, kwii popo kɔɔ ma. Kɛɛ da kɛ̀ lɔɔ̂i dí fii kpɛɛ dí ŋ̀áloŋ tóo mɛni ma. Da kpálaŋ pɛ-pɛlɛ ŋai pú nɔ dí laa mɛi. Da dí- da dí- da dí ŋ̀áloŋ tóo. Da dí ŋ̀áloŋ tóo feerɛ. Popo a ŋ̀áloŋ tóo feerɛ tóloŋ í ŋ̀áloŋ tóo feerɛ va dɛɛ naa ma. Kɛlɛ sɔ́ya ni da dí ŋ̀áloŋ tóo a damaa pere gɛɛ la poo da tóloŋ da dí ŋ̀áloŋ tóo feerɛ. Kɛɛ ŋɔni ti fii kpɛɛ ŋ̀ɔnii feerɛ ti fii kpɛɛ dí taai tɔɔ pere ma. Dí fii kpɛɛ and da dí ŋ̀áloŋ tóo a zaa nɔ, nônii da- da- kpaya- pɔri kɔɔ̂ŋ ni dí kɔɔ̂ŋ. Dífa va ŋɔnɔ pai naa po polu aa lii. And nyaŋ popo ya gaa ti da tóloŋ díkaa saaɓa. Díkaa a watch sii ŋɔni. Dikaa lɔɔ̂i a kɛ̀ kpɔ́ ɓîa tii kɛi a gɛɛ í kaa a time gɔlɔŋ íkaa tii kɛi mɛi ŋ̀ɔnii tí a faa watch sii a kɛ̀ íyee-ŋa zu kaa. Popo a faa. ŋ̀ɔnii ŋai díkaa náaŋ seh dífe saaɓa. Tóloŋ a faa. ɓa lɛ́ɛ kpɔ́ sia lɔɔ̂i ya kɛ̀ a sia woo kɛ́ nuu kpini sâmai ya pâi ŋ̀ɔnii ti faa woo mɛni. Watch sii a kɛ̀ íyee zu kaa a pai kɛi a time. Nya ɓe a faa kpini. Gɛ nyii ŋai da pai da fâa fólo ŋa woâ a fâa fólo ŋa woà. Woâ kaa a ŋɔni gaa lɔɔ̂i kɛɛ gaa a ŋɔni kɛtɛ. Kɛɛ gaa a ŋɔni lɛ́lɛɛ. ŋuŋ ŋí ya gaa ŋí ya gaa kpɔ́ ŋuŋ lîa káa kpɔ́ dôŋ su kpɔ́. ŋ̀ɔnii pɔ̃yɛ kpɛtɛ pere lɛ́lɛɛ. Bíûŋ sii káa feerɛ woâ kpɔlu kaa ma, woâ tɛi kɔɔ ma. Ya ŋ̀óo mɛni kpɔ́ tuɛ pere wowowowowowowo gɛ ni folo a laa yée ta mɛi. Watch sii a kɛ̀ íyee ya zu káa, ya pai gaa a gɛɛ vòloi a líi a yée ta mɛi. Zegbe-tutuu. ŋɔni vii kpɛɛ tɔnɔ ka ti kɛɛ a daai tɔɔ a lɛ́lɛɛ. A daai tɔɔ e tɛɛ tóloŋ ma. A daai tɔɔ e tɛɛ popo ma. Kɛɛ nyaa máŋ dífe kpana ti. A kɔɔ̂ŋ nɔ a kula nɔ íkɔɔ mu í tɛ́ pere. Damaa kpîŋ seh a kɛ̀ ɓɛ naa káa kpɔ́ a kwaa naa yèŋɔɔ nɔii ma kâa. Nyii yeŋɔɔ nɔii ma a kala tɔɔ e pai pɛlɛ zu a wɔ yâo ɓa pai ítɛɛ ma bere ŋɔni ti maa mɛni kɛɛ la. ŋa wɛlii ti ŋ̀áloŋ siɣe ya tutuu ŋ̀áloŋ siɣe ífe yée ya gaa ífe íyee lɛ́ lɛɣɛ ma ya kɛ̀ wɛli e- e- e- e- e- mɛni maa kpɛɛ ífe íyee lɛɣɛ ma. Yé lí kpɔ́ ya gaa daâi a kɛ̀ ŋ̀áloŋ kaa daâi ífe lɛɣɛ ma a íyee í mena siɣe í mena siɣe íziɣe a mena tãi da i dóo kɔpu da su or í dóo sɛŋ ta su í pai la. Ífe íyee pɛlɛ ma í yá pú buku su í dóo zu. ŋ̀ɔnii ŋ̀áloŋ ti a tii kɛ watch sii ma. ɓa dóo buki su a kɛ̀ a káa a ɣele-wala ya pâi gaa buki ɓôŋ ma kpɛli ma vóloi a sia la pe nɔ ɣáloŋ a pai kɛi la. A pai lɛ́ɛ kpɔ́ tɛ̀ e lɛ́ɛ kpɔ́ t̀ɛ̀ e lɛ́ɛ kṕɔ́ tɛ̀ e lɛ́ɛ pɔ́ tɛ̀ e lɛ́ɛ kpɔ́ tɛ̀ vóloi a tɛ̀ kpɔnɔ ŋuŋ ma a pai lɛ́ɛ kpɔ́ tɛ̀ e tɛ̀ ǹyai ŋa. Vóloi ma a kɛ̀ yenii gɛ ŋɔnɔ yɛŋ, gɛ ŋɔnɔ yɛŋ, gɛ ŋɔnɔ yɛŋ. ɓa wɛli ímaa kpɛɛ í mɛ- í í mɛni ma kpɛɛ ɓa ŋ̀ɔni ŋ̀áloŋ kaa ífe íyee pɛlɛ ma. Ye ziɣe ye ziɣe kpɔ́ a mena. Gɛ ti í pai la kɛɛ ya íyee lɛɣɛ ma fa- fa- fa- ŋɔ tii kɛi fa ŋɔnɔ tii kɛ. Pere ŋɔni ti maa mɛni kɛɛ la. Gɛ ni ŋɔni ŋɔni kwa kɛ̀ ma kɔkɛ̂ɛ. Kɔkɛ̂ɛ kaa yɛ tɛ́ɛ m̀óloŋɔɔ tɛ́ɛ ma. So kwa kɛ̀ ma lɔɔ tɛ́ɛ. Kwa kɛ̀ ma lɔɔ tɛ́ɛ. Ǹɔɔ tɛ́ɛ ŋí nyaŋ kaa a ŋɔni lɛ́lɛɛ. Nɛ̃ɛ kpɔ́ ŋ̀á-ŋȧnaa. Kɔkɛ̂ɛ kaa a ŋɔni nɛ̃ɛ kɛlɛ pere a wɔ̀ ŋáloŋ pu lai va daai tɔɔ. A lí kpɔnɔ a kɛ̀ tuma ta ní mu ɓé or kpɔlɔ mu kpîŋ mɔlɔŋ kpaâŋ su. A naa fɛŋfɛŋ kpɔnɔ é gala ŋai ɣála ɣála naa e ŋ̀áloŋ pú naa. A- a ŋ̀áloŋ tóo kpɔ́ a damaa yɛ ɓerei tɛ́ɛ a ŋ̀áloŋ tóo lai. A ŋ̀áloŋ tóo kpɔ́ a damaa ɓɛ berei tɛ́ɛ a ŋ̀áloŋ tóo la pe maa mɛni kɛɛ la. A gaa da ǹúu ta kɛ́ sia ɓé tãi a tɛɛ la dou da gɛ ti la. Gaa kpɔ́ nônii ti teli gɛ́ dí teli gɛ́ dí teli a nuu woo mɛni ŋ̀óo a tɛ̀ nônii da pɛlɛ kpɔ́ nɔii ma kpɔ́ kpɔ ífa ŋɔnɔ dí kaa. Before í lɛ́ɛ pai dí kâa fe <hesitation> e kɛ̀ ye pai ɓɔlɔnii da mɛi e kula íkɔɔ mu nyaa tɔnɔ ooo ya pɔri kɛi oo kɔkɛ̂ɛ oo kɔkɛ̂ɛ no- nônii ka ŋí oo. Í kɛ́ ŋaŋ pɛlɛ dí kpɛ a e- e- e kɛ̀- e kɛ̀ zoŋ. Kɛ́ɛ gɛɛ í gaa nɔ kpɔnɔ ti a vii kpɛɛ kpanaŋɔɔ. Bere kɔkɛ̂ɛ wɔ̀ ma wɔ̀ kɛ́ pere kaa la. Gɛ ni ŋɔni ta kwa kɛ̀ ma kpuɣíri ya máŋ va daai tɔɔ. ŋɔni ta ka ti kili-ŋa sia fé ma lɔɔ̂i. Va ve- ve- zɛ̀ŋ kpɔnɔ kili-ŋa sia kpɔ- ŋɔni ti ma ya nɔ ɓa e mii sɛŋ káa e mii. ŋɔni kwa ma kpuɣyíri. Mii sɛŋ káa í mii maa kili-ŋa sia kpɔnɔ ŋɔni ti ma lɔɔ̂i. ŋɔni sii kélee ɓôŋ sâmai ŋ̀ɔnii ti kili-ŋa sii fe ma. Vé kpaâŋ ni. Va daai tɔɔ. Pere mu kɔkɛ̂ɛ a gɛ ti la e nɔii fɛ́ŋ e kala ŋai pú naa e pai gɛ́ pɛlɛ ŋ̀áloŋ mɛi í lɛɛ la ŋ̀áloŋ mɛi fãâi e lɛ́ɛ la zu e woloi e zaa yɛ berei tɛ́ɛ a gɛ́ la kpuu fa gɛ ti. Kpuu a kɛ̀ sia ɓɛ kélee ŋ̀áloŋ a pɔri naa ma a dóo naa e tɛɛ naa fé pai ŋɔnɔ pâi polu. Bere kpuu a gɛ́ la. Va ŋɔnɔ pai polu gaa nɔ lii, gɛ lí, gɛ lí. A ŋɔnɔ ŋ̀áloŋ a pɔri ma ɓɛ a pai pɔri naa mɛi e dóo naa. Tãi ta ya pai lɛ́ɛ sia lɔɔ̂i í ŋɔni ŋ̀áŋ káa tooi. ŋɔni kɛ mo daai káa area ŋí ma íkɛ í ŋuŋ maa laa íkɛ íŋɛi tɛ̀ ɣele su. A ŋɔni ŋa kɛ́tɛ ɓe í gaa yɛ tɛ́ɛ ŋáloŋ kpuu ŋáloŋ ka ti. ŋɔni ta kpɛli ŋáloŋ fe. ŋ̀áloŋ fa kɛtɛ e kɛɛ yɛ tɛ́ɛ ŋáloŋ. Tɛ́ɛ ŋáloŋ a kɛ̀ a gɛtɛ dɛɛ ma. A kɛ̀ nɔ a gbua loŋ pɔlɛɛ ma. A lɛ́ɛ laa naa ɓɛ kpi- kpɛɛ fêi wɔ̀ kpɛtɛ pere Ɣâla e kpɛtɛ la a lɛ́ɛ laa naa e lɛ́ɛ la ǹóŋ e pɔlɔ zu e wolo kpɔɔ yée ma. Pe kpuu kɛɛ la. Kpuu fe ta ḿve ta mɛni ní kpuu taa ka ŋí. ɓé ta daa ŋí kaa ni. Gbuu ta fe ma. Kɛɛ a ŋ̀áloŋ siɣe lɔɔ̂i. ɓé kpuu a ŋ̀áloŋ tóo la. Gɛ ni ŋ̀ɔnii nyii ŋɔnɔ da kɛ̀ ma saŋ-saloo Saŋ-saloo ɓa gaa ti nyaŋ da kpuu dí ka samething laa ma kɛɛ gɛɛ yɛ kɔkɛ̂ɛ. Saŋ nyɔŋ da kɔkɛ̂ɛ dí puyɔŋ pɔ̂lɛɛ kɛɛ zɛŋ <hesitation> zɛŋ kula gîe yá mu nya ɓa saŋ nyɔŋ kɔɔ a kpɔlu. Saŋ ya kɔɔ a kpɔlu. Gɛ ni kɔkɛ̂ɛ kɔɔ kɛ tɛi. Kɛɛ dí peyee káa tɔnɔ. Gaa lɔɔ̂i. Pere ŋ̀ɔnii ŋa tí kɛɛ la gɛ ní ɓaa ŋɔni káa kwa kɛ̀ ma lîyaŋ. Lîyaŋ káa a ŋɔni wɛli fé núu kélee ta ma. Lîyaŋ káa kpɔ́ a ŋɔni nyɔmɔɔ. A daai tɔɔ. Lîyaŋ a daai tɔɔ nyaa tɔnɔ va kɛ̀ daâi. Da kaa dí támaa dí dítaa tɔɔ. Díkelee da- da- da tina da kɛ̀ dí taa kpîŋ dɛɛ puu ma. Da kɛ̀ dí tamaa dí taai. Da ka dítaa diyɛ dɛɛ puu ma. Mɔlɔŋ a kɛ̀ kula zu, lîyaŋ ɓé a ka first e ŋɔni teli kpâlaŋ ti ŋa. Kpɛ́ni fêi la mɔlɔŋ a kɛ̀ kula zu ǹîyaŋ a pai mɔlɔŋ ti lɛɛ a dɔɔ gɛ́ pere ŋɛ́i woloi. Gɛ́ kpɔlu kula zu. A ŋuŋ a ǹá-gbɔ pîlaŋ nɔ dôŋ la e- e- e- ŋ̀ála e kpɔlɔ kula zu And ma mɔlɔŋ ti a ŋaŋ kala gao fá ŋɔnɔ kɛ̀ zu a kɛ̀ nɔ́ tóo naa m̀á mɔlɔŋ fá mɔ́. Lîyaŋ a mɔlɔŋ ŋɛ́i wolo maa mɔlɔŋ fá ŋɔnɔ mɔ̀. Maa mɔlɔŋ fá ŋɔnɔ mɔ̀. So kpâlaŋ ŋa tii kɛ́ ɓela. ɓîa kpɔ́ ya kpâlaŋ ŋa tii kɛi, kpâlaŋ tii mɛni ka í lîi ma. Ímɔlɔŋ a pai kpɔnɔ kula zu í lí naa í lîyaŋ wòo mɛni a pai kɛi nûa dia ooo kwa kɛ̀ tua kpâlaŋ ooo. ŋa lîyaŋ woo mɛni naa ooo ŋɔni a pâi kɛi pui naa because lîyaŋ ɓa pai kpâlaŋ ŋa before ŋɔni ta kpɛni. Before sɔ́ya. Gbɔmɔ ɓó mɛni kaa nɔ feerɛ. ŋɔni- ŋɔni tamaa <hesitation> popo a mɔlɔŋ kpele tóloŋ kɛ mɔloŋ kpele, kɔkɛ̂ɛ kɛ mɔlɔŋ kpele. Kɛɛ lîyaŋ ɓé a díkelee téli. Kɛɛ díwɔi da kpele dífa see ŋa yɛ berei sɔ́ya da lîyaŋ da gɛ́ lai. Popo a pîlaŋ mɔlɔŋ su, tóloŋ a pîlaŋ mɔlɔŋ su va sɛlɛŋ mɔlɔŋ gbaa ma. Kɔkɛ̂ɛ a kɛ̀ mɔlɔŋ su va sɛlɛŋ mɔlɔŋ gbaa ma. Kɛɛ sɔ́ya da lîyaŋ da sɛlɛŋ gbaa ma. Sɔ́ya a wɔ̀ a kaa ŋa gɛ́ bu. Beccause a kɛ̀ woloi a kɛ̀ kao kpele gɛ́ gala pu. So ɓa lí ɓɛi sɔ́ya a laa mii naa mɔlɔŋ su ya pai mɔlɔŋ kala gaa bui mu pere. Berei ɓé sɔ́ya a wɔ̀ mɔlɔŋ kpele la. ŋ̀ɔnii da káa naa kwa ma kóto. Kóto káa lɔɔ̂i. Kóto ya gáa ŋí nyaŋ gaa a ŋɔni dárei loŋ tɔnɔ va daa tɔɔ pono ŋa. ŋ̀úrui nyii kpɔ́ a kpala zu pere kaa fulɛ-fulɛɛ naa ɓe kóto a daa tɔɔ naa. A loa tée a lɛ́ɛ kpɔ́ ŋ̀úrui ti tée e lɛ́ɛ kpɔ́ dée, e lɛ́ɛ kpɔ́ dée, e lɔ́ ti zâmai e ŋaŋ zâmai kɛ́tɛ kpɔ́ a kɛ̀ kɛi ka víliŋ ti or noa ti gaa víliŋ ti po pere gɛ́ víliŋ pu banama, gɛ́ víliŋ pu banama. A lɛ́ɛ kpɔ́ víliŋ pu banama e lɛ́ɛ kpɔ́ dée. e lɛ́ɛ kpɔ́ dée a lí zâmai naa kɛtɛ kpɔ́. A naa kɛtɛ gɔɔ ŋaŋ naa. A pai lɛɛ naa e ŋ̀áloŋ tóo e- e- e- e- zaa. Ǹúu ti da pai kɛi a dí tamaa ŋa kóto soŋ nôa. ŋa kóto soŋ nôa lɔɔlu mɛi saaɓa. Díkelee díkɛ kɔ́ɔŋ. ŋa kɛ̀ kpawɔ̂ pili, ŋa ŋ̀ɔnii kaa nɔ géle kpala ma dikɛ tina a gèle kpala, dikɛ tina a gèle kpala. Ɣele-wulii a kpîŋ a kɛ̀ ŋaŋ pui lɔ́ii ma díkɛ tina a géle kpala. ɓa- sɔ́ya dɔnɔ kaa nɔ e lɔ́ noa su ŋa ŋaŋ lɛɛ tɔɔ ŋa lɛ́ɛ kpɔ́ tɔɔ díkelee kpîŋ dí lɔ́ noa su. ŋa lí ŋa noa ti fana. ŋa baa lɔɔlu mɛi saaɓa ɓé kóto kɛɛ la. Kóto a nyîi loa su and naa ɓé a ŋ̀áloŋ tóo naa. Gɛ ni ŋɔni dɔnɔ kwa kɛ̀ ma kpana-ɣaɣála. Kpana-ɣaɣála nya ɓé a- a- nuu káa gɛ́ kɔ̂ŋ zia zu nu- ǹúu da da kɛ̀ ma a- ŋa kpɛlɛɛ nuu kaa lîi ma a tɛ̀. So a íkaa nɔ a kɛ̀ gɔ̂ŋ sia zu. Ǹá gbɔ kôyaa. Gɛ́ pere kɛɛ yɛ kaŋ kɛɛ ve yɛ kaŋ gúro-tee kaŋ kɛtɛ e tɛɛ ma. So kpana-ɣála tí ya gaa ti gaa lɔɔ̂i. Nyaa máŋ gaa a kwii ŋɔni loŋ da. Nyɛ̃́ɛ ɓé a mii a kɛ̀ ǹyai ma gɛ́ gbogo ŋa ti. A gbogo kaa ɓîɛ gbogo ŋa da kpɔŋ ǹyai ŋa. A dí kaa nɔ e lókwa naa, e zoŋ. A noa tée ziŋ ma. A noa tée kpɔ́ ziŋ ma. A kɛ̀ nônii da a kɛ̀ a- a- ŋ̀áloŋ pú, a zaa, a ǹyɛ̃́ɛ soŋ a lɔ́ la naa. A ǹyɛ̃́ɛ soŋ a lɔ́ la naa nônii díkɛ kpele, nônii díkɛ kpele. ŋ̀ɔnii ti ɓa gaa a kɛ̀ nônii díkaa noa su, ya pai gaa nyɛ̃́ɛ kala a pâi kɛi noa su. A kɛ̀ da, a kɛ̀ a kpɛɛ a kpɛɛ zaa nônii lônii da kɔ́ɔŋ dí kɔɔ̂ŋ a kula da lí. Yɛ í noa ti tí tãi da ya pâi gaa ɓe gaa naa. ɓa noa tée ɓa lí gaa a gɛɛ nyɛ̃́ɛ kala nɔ pai kɛi noa su, nya ɓé da kɛ mii naa. A kɛ̀ zônii gɛ́ lí la dí pɔ́-naa. Gɛ ni ya kaŋ kâa. Kaŋ kaa a ŋ̀ɔnii ǹɛ́lɛɛ tɔnɔ. ŋ̀ɔnii ti lɛ́lɛ kpɔ́ ŋ̀á-ŋanaa e ŋ̀áloŋ tóo e pene polu e pa. A lɛ́ɛ gɛi ti ɣele gbɔ toŋgo a pai núu da kaa la ŋ̀áloŋ ti naa fá ŋɔnɔ pai naa. A pai kwaa naa kpɛ kpɛ ɓé maa kpɛtɛ e ŋɔnɔ pere ŋ̀áloŋ tóo. Toŋgo a ŋ̀áloŋ too a damaa. ŋ̀ɔnii ka ti a ŋ̀áloŋ tóo kpɔ e tɛɛ ŋɔni kélee ma toŋgo. Vii fa kpɛɛ ŋ̀áloŋ tóo. Gɛ ni ŋɔni kwa ŋ̀ɔ́nii taa kwa kɛ̀ ma pelee-geniŋ. Ya ɓé kwa kɛ̀ ma ŋɔni ŋɔni kélee ǹee. Because pere bɔ̃yɛ lai ŋɔni kélee léɣa kaa ǹéɣa. And nya ɓe ǹaa kɔlɛ nɔɔ̂i. Pelee-geniŋ ɓa ŋ̀óo mɛni a kɛ̀ ɓîa nyii í ka sia lɔɔ kɛi ɓa yaoi, ɓa pai yao. Tãi da kaa í koo fɛ̂ɛ yɛ nuu. Ya lí kpɔ́ lɔɔ kpoŋ ma íkɛ sia lɔɔ kɛ, í kóo fɛ́ɛ woo mɛni, pelee-geni ka ti zɛŋ ti kɛi. A koo fɛ̂ɛ ŋ̀óo tama tama ǹá. And ya gaa bɔ̃yɛ kpɔ́ a ǹɛ́lɛɛ. Pelee-geni kaa kpɔ́ a nɔni pɔ̃yɛ lɛ́lɛ. ŋɔni kélee léɣa kaa ǹéɣa. ɓa ǹéɣa da káa ya pai kɛi yɛ sɔ́ya. ɓa ǹéɣa nyíŋí ta kaa ɓé pere ŋi ɓîɛ ooo tóloŋ ɓa nyiŋí kaa ŋí yɛ popo pere gɛɛ la. ŋɔni kélee léɣa kaa ǹéɣa. Gaa a ŋɔni lɛ́lɛ ŋ̀óo támaa ǹá ɓa gaa a noa tée nunu ŋuŋ ma. Kâŋ a noa tée nunu- nunu ŋuŋ ma. Nyaa máŋ a kɛ̀ a kɔ́ kolo kɔ gɛ́ nyɛ̃̂ɛ kɔri pe wɔ̀ kpɛtɛ pere kaa la. Gaa a ŋɔni lɛlɛ. Gɛ ní ŋɔni ta kwa ma piliyaŋ. Piliyaŋ kaa yɛ toŋgo. Kɛɛ núu ta da kɛ̀ ma lɔɔ toŋgo. Gaa a ŋɔni kɛtɛ va tɛ̀ ɣelê a sia ǹɔɔ su. Biyɛɛ̂i kpɔ́ ŋ̀á-ŋanaa. Biyɛɛ̂i kpɔ́ a ǹɛ́lɛɛ kwa kɛ̀ ma lɔɔ toŋgo kɛɛ ǹaa kpɔ́ piliyaŋ. ɓîa ífe gɔlɔŋ ɓa gaa lɔɔ̂i ya gaa yɛ toŋgo. Bere piliyaŋ kɛɛ la. ŋ̀aa tɛɛ. Gaa a ŋɔni lɛ́lɛ a kɛ̀ lɔɔ̂i. Kɛɛ ɓɛ ŋɔni ŋai da dí ŋáloŋ tóo naa da dí ŋáloŋ tóo dí ŋáloŋ kaa la walaa. Gbɔyɔ m̀á kpɔ́ ya pâi gaa kpɔ́ kpɔ́ kpɔ́ kpɔ́ gbàŋ ŋai su. Kpɔ́ gbɔlɔ ɓɛ kpɔ́ ya pâi gaa kpɔ́ naa fũa-fuâa ti da sia kpɔ́ dí dí dí- dí- dí dí ŋáloŋ tóo la dí dí kpáwɔ láa kpɔ́. Da dí ŋáloŋ tóo da dikɛ dí ŋáloŋ na dí ŋɔnɔ zia dí ŋɔnɔ pene polu. Bere nɔ toŋgo kɛɛ la. Toŋgo fá daa tɔɔ. Toŋgo a daa a ŋ̀áloŋ tóo tuluŋ ŋa gôi kpɔlɔ su. Kɛɛ toŋgo a kɛ̀ ŋ̀áloŋ tóo kpáwɔ laa e lí gɛ ni ŋɔni ŋɔnɔ da káa naa kɔɔ ma mûu ŋɔni ǹyɔ́ɔ ta ka ti. Mûu fa a ŋɔni lɛ́lɛɛ. Kwa mò nɔ la díyɛ wulu-nuu maa sêre-faa nɔ a mûu. Mûu wulu-nuu a tóo gbonôi gaa a ŋɔni. Ɣâla e gbɛtɛ gâa lɔɔ̂i. Kɛɛ nyînaŋɔɔ so zɛŋ ɓé mɛni ǹyɔ́ɔ kɛ ɓela da ziɣe la. Mûu nyînaŋɔɔ. ɓa kɛ́ kpɔ́ sia lɔɔ̂i ɓîa íŋuŋ a wûyɛ íŋua í lɔ́ kpɔlɔ mu íŋuŋ ɓé wûyɛ íŋua, tãi ta ya naa kɔri ya pâi mûu kaa gɔɔ ɣelê su. ŋ̀ɔnii ti káa a ŋɔni nyɔmɔɔ. Mûu a- aa- a- a- a- daa tɔɔ va daa tɔɔ kpɔɔi yée ma. Wúru kôma su. Tãi ta ŋ̀úrui tãɣa lá. A kɛ̀ ŋ̀úrui dãɣa lá kpɔ́ a kɛ̀ a lɛlɛ mûu a pɛlɛ naa e ŋ̀áloŋ tóo naa. Sɛŋ ta a kɛ̀ ŋ̀úrui gburɔŋ-ŋa ti loa káa naa, naa kɛtɛi mûu a pɛlɛ naa e ŋ̀áloŋ tóo naa. Kɛɛ mûu fá daa tɔɔ. Ḿve ní mûu taa kàa nɔ ti kwa mɛni díyɛ mûu taa ǹêi- nûa da kɛ̀ díkîa-ni maa kula ǹêi ŋuŋ káa yɛ mûu taa. Ḿve ní mûu taa kaa ti. Kɛɛ ŋa mûu káa gɛ́ pɛlɛ wúru gbua ŋa ŋ̀ɔ́loŋ mɛi. Kɛɛ fe ti mûu taa kaa ni. Mûu nyaŋ ya gaa ŋí, mûu da pelee-geni kpɔ́ da ŋɔni táma tama dikɛ dí kîa ma. Gɛ ni mûu da zegbe-tɔrɔŋ dikɛ laa saa kɛ̀. Mûu kɛtɛi nyii a pɔri- a pɔri zegbe-tɔrɔŋ lókwa. Zegbe-tɔrɔŋ nyaŋ ɓa ŋɔni loŋ gúro da ya gaa. Ǹá-gbɔ kôyaaa gɔ́ɔ pɛ-pɛlɛɛ. Pere zegbe-tɔrɔŋ kɛɛ la. A daa tɔɔ a daa sɛlɛŋ kpɔ́ nɔ ɣɛ́li loŋ-gúro ma e gôyaa kpɔ́ e zu gbɛtɛ kpɔ́ a ǹɛ́lɛɛɛ kpɔ́ a pa a yee-fũa <hesitation> wúru ta káa lɔɔ̂i da kɛ̀ ma zelɔɔ bûa tí kaa yɛ yee fũa nya ɓé ŋ̀ɔnii ti ǹɔ́ kpɔ́ daa su. A naa kɛ́ kpɔ́ ɓɔɔ-fɔɔɔi, naa ɓé a ŋ̀áloŋ tóo mɛi. Da mûu díkaa kɔ̂i díkɛ kɔ́, gɛ ni pelee-geni kɛ̀ mûu ŋa tɛ̀ gɛ- gɛ tɔlɔŋ ŋa tɛ̀ mûu ma zegbe-tɔrɔŋ. Gɛ ni zegbe-tɔrɔŋ kâa faâi because da zɛŋ kpîŋ da mûu dífe la zu. ɓa zegbe-tɔɔ woo mɛni kpɔ́ tɔ̃yɛŋ tɔ̃yɛŋ tɔ̃yɛŋ tɔ̃yɛŋ tɔ̃yɛŋ tɔ̃yɛŋ tɔ̃yɛŋ tɔ̃yɛŋ tɔ̃yɛŋ tɔ̃yɛŋ tɔ̃yɛŋ kpɔlɔ su. Ya naa maa kpɛɛ a kɛ̀ kpq̃́aŋ or mûu a pai kɛi kwaa ti ma ti. So díkaa ǹaa saa kɛi zegbe-tɔrɔŋ, pelee-geni ǹyɛɛ mai, zegbe-tɔrɔŋ ǹɔ́ ŋɛ́i, ǹɔ́ ŋɛ́i, ǹɔ́ ŋɛ́i. A- a- faâi tí gɛ ní mûu a kɛ̀ ma ífe ǹêi kɛ́ ve zɛŋ kôyaa ti lɔ́ ŋ́ɛi yooo. Because zegbe-tɔrɔŋ lá-gbɔ kôyaa. Ǹá-gbɔ kôyaa ífe ǹêi kɛ́ ve zɛŋ kôyaa ti lɔ́ ŋ́ɛi yooo. So zegbe-tɔrɔŋ nya gúro-tee a kɛ̀ a pili pili ŋí gɛ da kɛ́ da kɛ́ zegbe-tɔrɔŋ da kɛ da kɛ́ nûa da kɛ́ mûu ma. Mûu gɔ́ɔ tée mu. Mûu dûaŋ dí lɛ́ɛ ma dí lɛ́ɛ ma zegbe-tɔrɔŋ e mûu tóo. Mûu ǹyɛɛ aaaa da dáre támaa lɛ́ɛ ǹúu ma ka ti la kɛ ǹêi a ńdoo yoo. So mûu a yao zegbe-tɔrɔŋ ma. Mûu a zegbe-tɔrɔŋ kaa kpɔnɔ a kɛ̀ nɔ kpɛi ma a pâi kɔɔnii va lɛɛ naa. So pere- pere mûui wɔ̀ kɛ́ pere kaa la. Gɛ ni ŋɔni ŋɔni gúro da káa naa kwa kɛ̀ ma gbɛɛ-tɛ̃ɛ. Gbɛɛ-tɛ̃ɛɓa ya gaa ŋí ŋɔni gbéɣeɛɛ tɔnɔ da ka ti lɔɔ̂i. ŋɔni kpéɣɛɛ káa kpɛ kpɛ lɔɔ̂i díkɛ díkɛ dí ŋáloŋ pui. Dikaa a ŋɔni kpɛ kpɛ lɔɔ̂i. ŋɔni gbeɣeɛɛ ta ɓa kpayɔlɔ. Gbayɔlɔ a tóo wúru ma wu- a kpala ǹóa- ǹóa su ɓé da dí taa pú naa. Kɛɛ gbayɔlɔ a gáa ŋɔni kékelee kpîŋ ta fa ŋɔnɔ see ŋ̀úrui ti su. Va faa ma ŋɔni ta kpɛni kélee ta e lɛɣɛ a ŋ̀úrui ti. A kpîŋ kpãaŋ káa a pâi lɛɛ gbãaŋ ti lókwa fɛ̂ɛ gbãaŋ ti e pú. ŋɔni ti wa walaa. ɓa kɛ́ a lɔɓa pili nuu, a kɛ̀ í lɔɓa káa fɛŋ-fɛŋ zu fé gbanaŋ ti ɓa ŋ̀ɔnii ti sɔ̂ɔ la ífa baa. ŋɔni su kpanaŋɔɔ kaa ti. Gɛ ni gbɛɛ-tɛ̃ɛ ŋí nyaŋ. Gbɛɛ-tɛ̃ɛ a gáa kwaa ta ma. Gbɛɛ-tɛ̃ɛ káa a ŋɔni nyii gbelêŋɔɔ. ŋɔni gbelêŋɔɔ ɓe. Gɛ ni ŋuŋ ŋí kɛtɛi ŋua. Gbɛɛ-tɛ̃ɛ a gaa a kɛ̀ ɓîa ífe gɔlɔŋ ɓa tãi siɣe a pâi mɛni ŋánaa kɛi a ya. Gáa nɔ ŋɔni loŋ. Va faa ma núu da e lɛɣɛ naa ɓɛ ǹóŋ kaa naa. A kɛ̀ kpɔ́ kirɛ siɣe kpɔ́ gɛ́ tɛɛ-tɛɛ gɛ́ kirɛ siɣe gɛ́ tɛɛ-tɛɛ gɛ́ kirɛ siɣe gɛ́ tɛɛ-tɛɛ va lɛɣɛ a ǹóŋ. Va faa ma í lɛɣɛ a ǹóŋ. Pere gbɛɛ-tɛ̃ɛ kɛɛ la. So ɓa gaa ɓîa maa sia woo kɛ́ núu fɛ̂ɛ í pene polu. Kɛɛ ya kànaŋ maa a kɛ̀ ífe ífe baa pere kɔlɔŋ ífe pɔri fáai tée a gɛɛ a lɛɣɛ a ya nòkwa la ɓa íŋuŋ ma pîlaŋ a pâi mɛni ŋánaa kɛi a ya because a pai kɛi kpɔ́ see ya va yao nuu ma. Pere pere pere wɔ̀ ti kɛɛ la. Gɛ ni ŋɔni ta kwa kɛ̀ maa sɛ̂rɛ ŋ̀ɛ́i kpawɔ laa kpɔ mu- ŋ̀ɛ́i kpáwɔ laa kpɔ. Gaa kpɔ́ a ŋɔni loŋ lɛ́lɛ Kwa kɛ̀ sia lɔɔ̂i kwa kɛ́ kúwɔ oooo zɛ̂rɛ a faa ma ooo. Gaa le a pai mɛni lɛlɛ sɔlɔ ɓoi ooo. Ooo zɛ̂rɛ a faa gɛɛ le ŋa pâi mɛni lɛlɛ sɔlɔ ɓoi ooo. Bere kwa mò la kwa kɛ̀ sia. ŋɔni loŋ ti a daa tɔɔ kpɔ́ a ǹɛ́lɛɛ. Gaa a ŋɔni loŋ lɛ́lɛ. Í pai kpɛɛ daa tɔɔ a yee fũa ti pú zu naa a kɛ̀ kpɔ́ a ǹɛ́lɛɛ kpɔ́ kpɔ́ pere a daa tɔɔ la. A daa tɔɔ kpɔ e gbɛtɛ kpɔ́ e gala ŋa lɛ́ kpɔ́ a gɛɛ gala ŋa lo gɛ ni e ŋaŋ zu kɛ ma. Gɛ ŋaŋ pa a zelɛ fũa gɛ́ bu naa. Gɛ ŋaŋ pai a zelɛ fũa gɛ bu naa. Gɛ pai a zelɛ fũa gɛ́ bu naa. E naa kpɛtɛ kpɔ́ a ǹɛ́lɛɛ. Naa ɓé a nyîi naa. Pere zɛ̂rɛ a gɛ́ la. So ŋɔni sii támaa káa lɔɔ̂i. And dí kɛ́ pere kaa tɛi-tɛ́i tɛi-tɛ́i tɛi-tɛ́i dí tua pere kɛ́ tɛi-tɛ́i tɛi-tɛi tɛi-tɛ́i tɛi-téi. ŋɔni ta káa naa kwa kɛ̀ ya-ŋɔni. ŋ̀ɔnii ti zii káa tɛi-tɛ́i tɛi-tɛ́i tɛi-tɛ́i. Gɛ ni ǹya-ŋɔnii tɔnɔ ti gúro ta kwa kɛ̀ ma ɓɔɓɔ ɓɔɓɔ. ɓɔɓɔ káa naa va kpɛɛ para su. Díkelee da ka díkɛ naa ǹyai- ǹyai kóo ma. Gɛ ni ya pai gaa ǹya-ŋɔni tí a kɛ̀ ǹyai ŋa. Ǹyai ŋɔni a kɛ̀ a kɛ̀ ǹyai ŋa ya pâi gaa. Gaa nyɛ̃́ɛ kɔri gɛ́ nyɛ̃́ɛ kɔri. nya ɓé da káa naa ya gaa gɔ̂ŋ kôyaa kpɔ́ ŋ̀á -ŋánaa. Gɔ̂ŋ kôyaa kpɔ́ a ŋ̀á ŋánaa. Gɛ ni da kɛ̀ naa kwa kɛ ma ɓɔfɔgã díkelee díkaa a ya ŋɔni gɛtɛ. Pere a daa tɔɔ lai ɓa sɛŋ gaa da kɛ̀ ma gbeniŋ a kɛ̀ ǹyai kɔlɔ. Damaa kɔɔ naa kwa ma gbumɔ-laa a tɔɔ kpɔ́ a gbulu noa ti su ɓe zɛŋ ti a gala yɛŋ-yɛŋ kpɔ́ naa e naa kpɛtɛ kpɔ́ naa ɓé a ŋ̀áloŋ tóo naa. ŋ̀áloŋ kpaya kpaya. Zɛŋ ŋí loa ɓe a ŋ̀áloŋ too naa. Pe ŋ̀ɔnii ti wɔ̀ kɛ pere kaa la. A pɛlɛ ŋ̀áloŋ mɛi, a pɛlɛ ŋ̀áloŋ mɛi. Kɛɛ yɛ berei nɔ kú mò lai, ŋ̀ɔnii nyii kpɔ́ va kanaŋ ŋ̀áloŋ mɛi gaa a ŋɔni kpɛ kpɛ̂ nya ɓa ɓɔɓɔ. Ḿve ni ɓɔɓɔ daa káa ti. ɓɔɓɔ fá daa tɔɔ. And da ready kɛ nyîi dia da pɛ́lɛ kɛ̀ lɔii ma ŋɔni ŋai dí sia lɔii mai, dífa dí taa tɔɔ. ŋɔni kɛɛ yɛ ɓɔɓɔ, saŋ-salo, kɔkɛ̂ɛ. Kpini a pɛlɛ da kɛ̀ pâi laa da tɛ̀ ŋugbe-ŋa. Dí pɛlɛ ŋugbe-ŋa. A kɛ̀ ɓa- ɓa- ɓa- ɓa- ɓa ŋ̀ɔnii ti kaa kpini ya pâi gaa ŋugbe-ŋa or í gaa kɔɔ-mɛi because a yao gáli ma gbini su. Gɛ ni ŋɔni ta káa naa kwa kɛ̀ ma pɛlɛ-kpɛni pele-kpɛ̂ kpini su fólo la ɓo tãi a pɛlɛ bere ma becasue bere a kɛ̀ a vãá. A pe naa ɓé a nyîi naa bere kao ma. Tãi ta a kɛ̀ a kɛ̀ tuna ya tãi a pâi tɛ̀ or nɔii a kɛ̀ a ǹáɣɛɛ a pai tɛ̀ e pɛlɛ ŋugbe-ŋa. Gbana sale kɛ́ nuu a kɛ̀ núu nyii ma kɔ gbana tɔɔ̂i ma a kɛ̀ a kɛ̀ ve kima ti a ɓɔbɔ a- a- a- a- pɛlɛ kpɔŋ pɔra ŋugbe-ŋa because ŋ̀ɛ́i gaa ŋ̀ɛ́i kao tɔnɔ laa tɛi e dɔnɔ laa ɓo yɛ sua. So a kɛ̀ ŋugbe-ŋa nyaŋ ɓa loma káa da nyaa dí tɔɔ ma pɔriɛ̂ɛ da ŋugbe dí tɔɔ ma pɔriɛ̂ɛ so gbaaŋ- gbana- gbana tóo ɓela tamaa da- da ŋ̀ɔni tí da bɔra. So bere wɔ̀ kɛ pere káa la. A pɛlɛ nɔii ma e nyii lɔii ma. A kɛ̀ tuna káa pui or kwaa ma láɣɛɛ e pɛlɛ ŋugbe-ŋa. Kɛɛ tɛɛ bôlu sɛŋ kɛ yɛ kɔkɛ̂ɛ dífa dí taa tɔɔ dí ŋ̀áloŋ pui nɔ da kpɛtɛ dí ta dífa ta dífe kpâanii a dí taa mɛni. Da dí ŋáloŋ pú kɔkɛ̂ɛ a kwaa ma kpɛtɛ nɔ e naa fɛleŋ e gala ɣála-ɣala naa yɛ berei kú mò lai. So ŋ̀ɔni ŋai kélee kpîŋ dikaa kpɔ́ tɛi tɛi tɛi tɛi tɛi tɛi tɛi tɛi tɛi tɛi and dí la di kɛ tɛi tɛi tɛi tɛi tɛi tɛi. So ɓa- ɓaa- ɓa- ɓaa sɔ́ya tí kâa. Sɔ́ya yɛ berei nɔ kukɛ môi la sɔ́ya nyii a dudu sɔ́ya ti. A kɛ̀ ɓa kɛ kpɔ́ a sia lɔɔ kɛ́ nuu. ŋ̀ɔni ti a tou mɔ́ɔ lɛ́ ya. A lí kpɔ́ ǹɔɔ su. E pai kpɔnɔ ŋ̀óo mɛni kpɔ́ ǹɔɔ kwaa ta ma e ŋɛ́i pili naa í tou ŋa í tou láa káa naa kwaa ŋa ma ya pâi gaa either doui ti da mɔ́ɔ. Sia kpɔnɔ í lí naa ya pâi doui ta ńîa kaa mu because ŋ̀ɔnii ti tou ɓé a mii. Tou nɛ̃ɛ ǹá. Tou nɛ̃ɛ ǹá so tou ɓe a mii. So ŋ̀ɔni ŋai díkaa kpɔ́ ǹɔɔ su tɛi tɛi tɛi tɛi tɛi tɛi tɛi tɛi dí kɛ́ pere ma. So pe mɛni ŋai kɛɛ la. So ɓa kɛ̀ ya ŋ̀ɔnii ŋai kélee kpîŋ káa ya dí káa tɛi tɛi.